په بازارونو کې ځینې معاملې یا پېر او پلور د حکومتو له خوا څارل کېږي. ټاکلي نرخونه لري او هر څه د هغه په رڼا کې معمله کېږي، خو په هغو سیمو کې چې د آزاد بازار خبره کوي بیا اصلي نرخ نه وي معلوم. ډېری وخت اخستونکی ډېرې چڼې وهي چې د جنس قیمت را ټیټ کړي او دا کار په ډېری وروسته پاتې هېوادونو کې دود دی.